हांव जिमान वयचपाः पेख्शा घरांत व्यायाम करुंक पोहितलो कारण जिमान वयचोँक पैशेन दिवचें। पोता अणि घोरा अपल्या जायें तसें व्यायाम करुंक जातां।